د سویلي کوریا پخلی د تخم لرونکو خوړو او ترو خوندونو یو ځانګړی ترکیب لري. کيمچي، چې له تخم شوي بانجان او مصالو جوړ دی، هر ډوډۍ سره خوړل کېږي. بیبیمباب او بولګوګي د دوی له مشهورو خوړو څخه دي. دوی د وريجو، سمندري خوړو، او سوپونو ډېر کار اخلي.